Ман худ шароб наменӯшам, вале медонам, ки навъҳои гуногуни шароб таъми гуногун доранд. Масалан, баъзеашон ширинанд, дигарҳо турш ва баъзеашон таъми талх доранд. Ин фарқият аз ангур, вақти истеҳсол ва тарзи тайёр кардани шароб вобаста аст. Аммо чун ман шароб наменӯшам, барои ман ҳамаи ин фарқиятҳо аҳамият надоранд. Ман тарзи ҳаёти солимро авлотар медонам.